Egyama senifi bwoma efwa nke shinee ovɔ wo ovoɔ avuu, domin kamar inde ema sen nyi dai emuje fok ovɔɔ avu emu fuba onkoɔ ambe aya mbi na ka cii kpaa egye embe so we egya na vɛɛ a a anasara ni je kpaa a fuba ko kuwa kaza kaza kaza aa ambe aya mbi sa k cu avuukuwa inde ambe ayambi sa na kpaa embi ne ke go eze, embiba ya enga ambe ejut na luu avuɔ sa ka lun avoɔ sa ka lun auuɔ na dishi sat ci sa ka sat na vica waki sa ka waki kamin na na shaŋ eyo ogongo afuje a vok, sa ka je avok na fu ba a ba a disi shaŋ ki <hesitation> e zek afɛ sa ka zeki afɛɛ efan ne nyi na ka gishi mwɛ <hesitation> avuɔ emu so ko mwe alum anamu ina gani in ba dai emu woo no ovoɔ anaa ba emɛk nyi emi ko damuwa domin o damuwa we shaŋga yawanci ambe alum kamin emu suya embe sa gya egyei on baa anoot emu anzhan ba kila a fu ovɔ yau waa kuma ovɔba wai vɛɛ domin ovo emi sa ya ke ne ba ovoɔ we ekashi eva akwai ovo ayi amɛɛ akwai onyi kbɛkpa.

Na anasara zɛ kpaa sa embi chut a zhoma gan nɛ ba sa ko eŋuiɔ na shaŋ ki aŋet elaŋ kɔ. kamin emu so hankara na be te elaŋ kɔ ke disi shɔɔt enga awaa enje soka gani ekpaa endɔkɔ din, shine egya se ke sii gama <hesitation> kuma egya se ne shaŋ ema ga enke sini gya amɛk ba ones amɛ bɔ embe dɔɔt amɛbo sa ba dɔɔt emu ko go vɛ shoŋ emu ko furu, to emu go vɛ fwa enge mu misali mɛ ko emu ko vica ede a lum emu kpuwa ovo mu den ci emu kpaa na emui je ede alum emame aa ede soŋ ede soŋ embi kpaa ne yike abok anet ebwat ko anvenak ma, onvenak sa ka nun a gan a a aje emu we ne enshe engokɔ aje kai ema bɔt ovo enge ba a a to ko sa ma fwa man ko a fwa sa je fan na ka pɛt ekona ka pɛt ekona sa ka ba ede anvenak ambe emu dai ba ma a nara ma aga emu so kap nɔ ma enak ambe e disi dyɔ to ma ne dyɔ ne bote embe awa a bote embe a wa a egya agya enge embe so ma vɛ anven na ambe be ze ambe daa tebi ambe mu dei ba domi ambe daa adishi aseset kpotoro na be adabi zosoi baa be vovei ba hɛ egya masese kpokokori avɛ din kyɛnan eki tat kuma.